ما نوع الضوضاء التي تُصعّب عليك النوم؟ على سبيل المثال: الصوت العالي لعقارب الساعات، ونباح الكلاب، وبكاء الأطفال، وهكذا الضوضاء اللي تصعب علي النوم هي صوت نباح الكلاب المستمر كمان ما أتحمل الأصوات العالية مثل الصراخ أحتاج الهدوء التام عشان أقدر أنام بشكل مريح